انا احب الاحتفال بعيد ميلادي <hesitation> بشكل بسيط فقط مع مع عيلتي واصدقائي المقربين جدا. ما احب الاحتفالات الكبيرة، يعني احتفال بسيط كذا رايق، <hesitation> يعني دا الشي اللي يسعدني وارتاح في نفسيا، وانبسط بوجود احبابي معايا.